قرر إن هما ـ هو يدخل الباب دوت وبعد كده لما دخل الباب دخل على عالم كرتون عالم من صنع الخيال فيه كل الألعاب بتاعته بتبدأ تتكلم وبتتحرك وبعدين راح وإتعامل معاهم لحد ما وصل في الأخر للـ ـ لعبة اللي هو كان نفسه فيها وكان عايز ياخدها معاه وبالفعل خدها معاه وطبعا اللعبة بتتكلم وبقت بتسليه كل يوم قبل ما ينام وفي مرة أبوه قفشه واللعبة بتتكلم معاه يعني